ज़ेबरा अर घोड़ों मा काफी भिन्नताएं वोन्दि, ज़ेबरा जु ची ब्लैक एंड वाइट रंगो वोंदु जबकि घोडा जू छिन उ अलग-अलग रंगा वोन्दा ज़ेबरा जंगल मा पाया जांदू अर वेते जंगली जानवर हम मंदादा छिन जबकि घोडा जु ची उ घरेलु अर डोमेस्टिक जानवर मंड्यू जांदू।